بالبداية حتأكد انه دا الشخص اللي انا ابا اصوره <hesitation> موقف وقفة كويسة، وانه الاظاءة تكون مناسبة. اذا في شمس يكون باتجاه الشمس <hesitation> بعدين حعلمه انه حعد لين ثلاثة عشان تعرف متى حصور، وحقول له ابتسم ابتسامة جميلة، وحتطلع بالتأكيد الصورة رائعة.